Faik esa boema manupui a inan no anan a ala salah enok kala ta bubuluk leu lo be te migrasi. De late'e de esa mete esa de ala dudu'a ala sanga lo be leu ia. De kada lahele neme ndia leo de, lahani basa migrasi boe ma ala la'ok lakando.